Jismoniy mashqlar hayot tarzi va sog‘liq uchun muhimdir. Har kungi harakatlar nafaqat jismonan balki ruhan ham kuchli bo‘lishga yordam beradi. Kuniga o‘rtacha o'ttiz daqiqa jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanaman, haftada esa bu uch-to'rt soatga teng bo‘lishi mumkin.